um pata dokumen yang perlu untuk mempanau da negara atau pun da negara sembalai nyo parlu nini' um aru untuk tokou nu ngaran ri ti um mengintutun daa um mianannyo. mianan yanan mianan kuo mongoi tokou um panaunlah supaya tokou sa mapalid

Iti pasal um pariama tokou maugah-ugah ti iti nio keadaan cuaca ti sekarang isa berapa stabil isa barapa ti kadang-kadang rumasam rasamnyo jurut-jurut rasam sakajap jadi um dalam pikiranku iyo ti macam nunu nunu pergerakanmu pun terhad bah kalau um pariama tokou ti maugah-ugah sabap um kalau sudah rasam ributkah ino nio masalah nini tokou kalau mugad kalau maugah-ugah da pariama tokou ti.

Kuo titi tokou um mangutama'kan um disiplin mana'-mana' pelajar isa' kalau maka masalah disiplin tokou gurin guruon tokou adai dasiro melawan da guru' um

Tokou ti ulun Islam biasanyo pakaian ti mianai yang manutup da aurat tokou um isa' terdedah sana' sini' ka' isa' nini' yang macam alim-alim tapi' biarlah kandu mamakai da pakaian yang isa' sanonoh sasuailah dengan peringkat umur tokou sabap mamakai katat sana sini' majaat ogu da intangan jadi' biarlah kanyu bersesuaian yang penting manutup aurat.

um Guru ti iyo mangira mangira da tokou kuro gaya baidup kuro kuro gaya maiau maiau lah dengan um akal-akal mabalut lah um ino untuk kahidupan isa kuasa misisakat manu.

Pasal pariama' miugah-ugah ti ino nio boh korojo mandus nunu gaya' sana-sini' antamun nio kakayuan tagadun aru satangah-satangahnyo wokon mandus isa' nio tau basukur antamun oni buka'-bukaa' kakayuan no tagadun itu ini itu ini manyunsul da barang kuo mana' sada' kuo

Kalau kira bokorojo korojo mangira' oku paling mapakaiku sabap mangira' da anak-anak ti makapahala um makabakti daa anak-anak um sanggiran disiro makalu um majadi daa wakas da tokou.

um iti pasal um guru' atau mentor yang saudara' yang mombontuk da kaidupan ku ti biasanya' um kuolah manasihat -nasihat supaya um tokou ti isa makaaya' da samaru-aru' isa' terpangaruh biasanyo macam manulah sabap tokou ti kadang-kadang aru banda' yang tokou isa' tau' bah jadi' iro sabagai guru dan mentor ti um mombantuk tokou manasihat tokou supaya isa' terpesong da akidah kita yang isa' sihat.

Rupa awan dayanan kumiyan ti monongnya isa maru aru musimnyo mopotut mo moitom aru musimnya maiyang. Aru dah kadang kadang arunyo musimnyo maniou.

Momoli oni nunu yang parlu' wagas usi' umou rono ino lah mana barang sasakut kiyaun yang kuo malap da kuo no sa' nio babali'lah kalau sasakutkah mantanum macam manu kiyaun mongoi pagapunkah um bayap poyolah mangimat nini' takiuk da balanja' da walai.

Biasanya kalau macam manti ti kalau iro um misalnyo um buli menyapul da yunai beniaga ti biasanya <coughs> yang aru masa um ngam disiyo dia buli membantu mempandai barang-barang beniaganyo ino buli nini ino. ino salah satu daripada semangat um menyapul da yunai mula berniaga semangatlah so kata-kata semangat ino mimang perlulah untuk okoi memulakan perniagaan mengia yang mianai mesti membantu.

Iti pasal teknoloji ti mabalut nini kalau igaul da bidang pendidikan sebap sekarang pendidikan ti lebih kepada teknoloji moden boh jadi iyo panting mimang panting untuk um teknoloji ti igaul dengan pendidikan anak-anak sekarang ti iro lebih kepada yang teknoloji IT ti iyo mimang buli yang menerimalah jadi mimang patutlah yang igaul da bidang pendidikan.

Kalau artis bisaya sama da Jideh Mustapa um MJ Yassin jangan Jismi Ongkod.

um Bansa' pamainan um tradisin tradisional yang makitoku da komuniti jami' um saperti' main gasing bagasinglah bagasing bakingkir um bamain guli'lah manu.

kalau tokou sakit ti nunukah tokou mongoi da hospital um mimang tokou salalu' manguwot da doktorkah nunu panyakit um macam mana' cara rawatan mimang da doktorlah yanan tokou monguwot sabap iro lagi tau nunu panyakit yang tokou idap jadi' kalau tokou muwot da yanan-yanan yang sa' malap sa' ngam kali' sada' jawapan jadi' bagus muwot tokou da doktorlah.

Da mulanyo ri bula nini la intangan tagap main bula tapi manti ti paling tagap intangan sukan rakyat pasal sukan rakyat ti kan macam-macam oni nunu pamainan totuo-mototuo laid ri yang isa no gu pamainan da anak manti ti makito ku um tagap da intangan no kabisan.

um Oku balajar da bahasa gayadun jami ti antad da indu yama jami antad da maranik lagi okoi um makarongou masaruk makarongoulah makarongou da gayad-gayad bilang adau iro bagayad da jami um bahasa jami lah.

Pamainan atau kagiatan tradisi nu ti manjadi da pamainan um sama da ingki-ingki um babaling da salipar aru nini main jurupain um lain-lain no um manyimbul.

Nu berkaitan dengan penghijrahan ti sakarang ti aru nini' um sarikat-sarikat tertentu'lah yang ka mongobit da anak-anak momulok mongoi bokorojo da bandar atau mongoi bokorojo da negri-negri lain um cuntuhnyo katabinaiku sandiri' um paranah naya' da sarikat makalulah sarikotnyo nongoi bokorojo iro da Singapura' um ino pata' penghirahan sarikat-sarikat makalu roti mogobit da anak-anak momulok mempelawa da anak-anak momulok um untuk bokorojo da luar um terima kasih.

Ok um pasal makanan ti mogilo makanan-makanan yang isa sihat <coughs> untuk tokou makan pada masa-masa yang kuo pasal um macam cuntuh um tokou kalau maru' maka panyakit darah tingginyo kan isa buli salalu' mogilo gula' mogilo garam sadarhana lapas tino kalau macam daging-daging ino kalau darah tinggi isa nini' buli mogilo makan ada masa-masa tertantu' isa nini' tokou isa buli makan tapi isa buli salalu' sabap mimang mambahayakan kasihatanlah.

Oku ti daguang guangku da jangka' sumodoi monongnyo lumakak nini' oku aru buayu mongoi pongokot mongoi pongokot um sarata' ma ma makuo mana' oku kumodou barang gakud mana' isa' ogu makasodui bogu ino boh jan ujung-ujung makalosod ino.

Berkaitan dengan teknoloji yang ada sekarang ti bermacam-macam nogu kemajuannyo dan di antara yang makawatir joki dijok ialah koyo talipon no iyo ada um bagian-bagian yang agak sa ma malap sa mabalut sa mabalutlah untuk anak-anak karana' tokou isa mapandai bila anak-anak mamaguut da talipon tokou isa' mapandai nunu nga' parkara' yang inontongnyo da talipon no yang isalura'nyo antad da talipon karana kemajuan tatiri jadi' mungkin ino buli makarosak da minda anak-anak karana' anak-anak mudah terpengaruh nunu yang inotongonnyo da talipon um aplikasi-aplikasi yang ada da talipon yang isa' barapa' mabalut um ino yang makawatir joki'.

um Iti um biasanyo permainan papankah parmainan video atau parmainan kat yang kau parnah bamain oku parnah bamain ti um arulah sakali sakala macam mamanah aru nini' ino macam manu tapi' sadalah yang macam parmainan yang kuo yang video yang kuo ti jarang bah okoi ti kalau macam parmainan yang barang mamanah no arulah mimang arulah sakali' sakala okoi bamain.

Pariama mauga-uga ti um asalnya andang hukum tuhan tapi da jaman titi aru sabab da manusia manusia ti aru mamutung da kayu um aru nini um manunu um da kayu um manu jadi ino nio makasabab da um pariama no.

Iti pasal keadaan cuaca ti mimang arulah maugah da negara-nagara tokou sokou sebap tokou aru duo monsun barat daya dan nunu iri um monsun timur lautkah tapi mimang pariama tokou maugah-ugah antad da toun-toun lapas lagi pandai miugah-ugah keadaan cuaca pariama da nagara tokou ti.

Oku mamajaga' da inanku sarata' kasihatan um bilang adaulah makabuat cuntuh mamanaukah um manyimbul bokorojo isa malap da walai malar oni' odop makan modop ino makaujur um ino mamajaga' da kasihatanlah mamajaga' da inan ti kumorojo oni' supaya tokou ta tagap inan.

um kalau sakarang ti da nagara' jami' ti umur lapan belas taun sudah buli mandaftar da SPR ah ino. Jadi' pangundi'-pangundi' umur lapan belas taun buli nogu mangundi'. Caranyo mangundi' ialah mongontong iyo da SPR biyanan yanannyo ogu biyanan yanannyo kalau iyo mimang da Beaufort ti kalau yanannyo dan kamungkinan iyo akan makalap da Beaufort jadi' cara mangundinyo aru ngarannyo nakasalura' antad da SPR apabila' musim pilihan raya um kalau ngarannyo ri mimang ada maka iyo buli mangundi' kalau ngarannyo isa' lagi nakadaftar um iyo akan mandaftar dan manunggu da sesi atau pun pilihan raya akan datang apabila' umurnyo sudah langkap lapan belas taun baru' iyo buli mangundi'. Caranyo melalui SPR Suruhanjaya Pilihan Raya ino yang akan manantu'kan um buli mangundi' atau pun isa'

Yang iti <coughs> um banda yang kreatif maparas yang maparas aru da joki dijun um joki sakarang ti oku parnah nangaal da um macam yang kuo mananun mananun mananun da manjahit da kuo biri alan da pariasan-pariasan ri um bulilah macam manyulam bah nini tapi manyulam da parkataan jadi nunu nga kuo biri macam kat bah nini macam manu nini lah maparas bah nini buli nini da alun da pariasan.

Masarakat buli manyapul da ulun yang memerlu'kan no dengan cara aru panganjur-penganjurnyolah ino miso koduo penganjur um menerang mapuara' mapasedar da ulun-ulun no supaya um iro kasian boh da ulun-ulun yang memerlu'kan no.

<coughs> Biasa'nyo kalau anan suci' atau yang istimewa kolod da keluarga' okoi ti um da walailah kan da walai ti um yanan yang suci' aru um mungkin aru surau-surau da salalum jadi' iyo macam istimewalah untuk keluarga'ku bersimbang lapas ti kan bersama-sama' keluarga' mimang walailah yanan paling bagus ikou barsama-sama' keluarga'mu.

Sabagai matutuoma' mimang tokou bermacam-macam kaandak yang tokou malap da anak-anak jadi' diantaranyo ialah macam mantilah isa nini' mogilo kaandakku sekurang-kurangnyo anak-anak maju dalam bidang pelajaran barjaya' sekurang-kurangnyo ma ma sumulok da universiti atau pun kanyu da ulun ulun labih kuo manara gading sabap oku sandiri' pun sudah nakaongoi da universiti jadi' ino sabagai cuntuh atau motivasi da anak-anak supaya iro buli makaongoi da universiti. Bakaitan dengan korojo korojo atau pun nunu korojo yang iro suka' um ino terserahlah disiro yang penting atau pun yang utama dijoki ialah bokorojo jaan karajaan um jangan tokou jangan tokou mamilih untuk bokorojo da swasta karana swasta ti kadang-kadang iro ada satu musim untuk momobor da pekerja' jadi' kalau anak-anak tokou nobobor um ino masalah disiro barbanding jangan karajaan mungkin iyo isa' momobor sampailah iyo waktunyo untuk isa' bokorojo atau pun pencen secara wajip.

Aru tolu warana' mapakaiku um kuo moitom maragang um silau um warana' tino mapakaiku sabap um manyanong daguang.

um Kalau parmainan papan ino ni' la palad palad gargasi jangan papan galungsur kalau pamainan wokon no isa ku dasai' la pamain nu gayanyo tapi aru nini nakito ku da rumo ro no bamain um .

Biasanyo kalau macam aru kes-kes ri um magiyum da paguam ti um magiyum da kuolah anan-anan yang bersabit dengan nunu masalahmu jadi macam da um masalah um pancaraiankah nunukah tokou magiyum da siti lah Mahkamah Syariah macam manu kalau kuo kalau da nagara tokou ti magiyum da paguam no isa nini susah macam manulah.

um monontu' da duit tokou salamat da bank no ino korojo ulun banklah walualamlah tokou mana mapandai mana makatutun da korojo do iro iro yang manyalamatkan da duit tokou lainkah tokou manyalamat pasal tokou isa' bokorojo da bank.

Kalau progrim radio tampatan ti mapakaiku yang Era Sabah ri bagus nini' aru barita-barita tarkini aru um bagayad pasal um aru fenomena tampatan aktiviti yang barlaku' jadi' Era Sabahlah salalunyo morongouku progrim tampatan yang salalu' morongou ko da radio-radio ti yang rongouon jami' da radio.

Skali skali lah dalam um iyo-iyou tokou ti ataupun umur tokou ti bulilah tokou mampanau mongoi da sodu jadi kalau di joki <coughs> salah satu yang ongoiyon ku malancung sambil menziarah ialah iyo no malalui kalau tokou da agama islam ti ialah Umrah umrah ti maksudnya tokou berziarah ka Tanah Suci ka Makkah dan ka Madina dan tokou buli berziarah ataupun menziarai da tampat-tampat yang sepatutnya tokou ziarah seperti makam Rasullallah, Ar Raudhah dan sebagainya um pada oku mampanau da sodu no labi baik mongoi da umrah barbanding dangan mongoi da tempat-tempat yang mungkin buli lagi menyebabakan tokou mangalap da dusa mata dan sebagainya um ino ni no joki.

Oku ti makapakai mian da salura nu pasalnya komio pasal da salura ti ikau makakito da nunu bo kalau da guang no um makurung tat tokou ogu isa oku ini nio macam-macam makito tokou pun isa-isa isa kusut lah manu guang.

Sanang guangku ti masa da bulan puasa' sabab da bulan puasa' ti sanang tokou mogorojo da ibadat um sabab tinai' ti namajaga sa makan jadi' kalau sa makan tinai' ti kalau baribadat molosu'.

um biasanyo yang ulun lumali da pogu um lumali da yanan wokon ti rasanyo anak-anak yang baru kuo bi ti mongoi bokorojo um lumali maya da kalau mutuama'nyo ulun lain ulun kampung mayalah ti maya mongoi da yanan mutuoama' biasanyo macam manu kalau lumali kalau kuo isa nini ti um mimang iro siti nini da kampung tapi biasanyo ino nio mongoi bokorojo maya da wanu do yunai do biasa macam manulah kalau iro lumali.

Mabalut nini di iyo manu no tapi kalau lulun kalau ulun no makapamandai nunu kuonyo sananglah tapi kalau ulun yang isa mapandai da hal ehwal nunu gayanyo da guang talian nunu gu gayanya no? tapi apa pun tepulang lah da kuo da pandapat masing-masing ti kuro gaya.

um Haiwan tauri yang nakitoku da nagara tokou ti landak um lainkah senang tokou makauma da landak kerana iyo binatang yang agak liar dan kemudian iyo terkawal. Tapi kalau umur kah umurlah makakito disyo cara pernah nakakito da landak tapi sekarang ti kandu aru nogu badagang da anak-anak landak untuk paliaraan walahualamlah oku sa nini magiyumlah tapi di antara binatang atau pun haiwan liar yang pernah nauma'ku landaklah. um Ino yang palinglah paling tauri nakitoku iri pun tahun oku da maktab 1991 um nabuwai banar nio.

Pemainan anak anak da komuniti jami ti um mapakai da siru um pemainan raket um berbasikal um menyimbul um aru nini dasiro um memanah iro tino sama um sama da ulun totuo.

Iti pasal um yang makapakai ku pasal sauh wanu ti um iyo kalau iyo batanggungjawab um isa barasia iyo macam salalu masra um manulung tokou korjo-korjo da walai oku mimang ino lah mapakai ku sabab buli mamimbing dijun pasal agama ka nunu mambantuk dijun manasihat um kalau macam wanu um ino nio makapakai ku iyo macam paham nunu ak nunu aktiviti mu kan iyo faham buli manarima buli mambantu dijun.

Perkhidmatan da talipon ti isa sama' apple masing um talipon-talipon wokon no masing jadi' kadang-kadang um apple ti mabalutnyo iphonelah iphone iphone no ino mabalut sabap tokou makatutun boh biyanan yanan rumo tokou yanan-yanannyo miyan jadi' tokou makatutun lagi mogilo kalabianlah kalau iphone manu.

Iti kalau mongoi da panggung wayang ti biasanyo um aru nini' mongoi tapi' jarang-jaranglah <coughs> kalau mongoi da panggung wayang ti biasa'nyo anak-anaklah mongobit kalau mongoi da panggung wayang ti pasal anak sakarang ti isa nogu barapa' kuo bah tapi ok nini'lah mongoi nini' mongontong-ontong da nunu-nunu parkambangan da filem-filem tokou buli ninilah mongoi nini' okoi mongontong da wayang.

Oku ti makapakai da filim-filim yang kuo mibadil, mibadil, rancangan-rancangan aru aru hiburan, setiap permainan um mapakaiku permainan seperti mainan main bemain alat muziklah manu ino mapakaiku no

Iti kalau makanan-makanan sihat ti biasa'nyo um rabus-rabus um makanan isa' ti barminyak <coughs> ino mimang baguslah untuk kanun tokou sabagai ikut paringkat umur um minum da waig suam-suam kurang manis um makanan-makanan torono mimang sihatlah <coughs> isa buli nini' tokou talampau makan yang berminyak-minyak masalah kasihatan tapi mimang makanan kurang-kuranglah kurang-kurang gula' kurang-kurang lemak ino buli tokou mak.

Kalau tokou mampanau da nagara titi atau mongoi da nagara sambalai parlu tokou da dakumen ti IC jangan surat baranak kalau duo ti sada mamara' tokou perlu biton um bio yanan tokoi tokou mau mongoi.

um Oku oku magarati mapajalan da sakayan saparati um kurita biskal mutusikal um gubang botlah bot boh ino gubang no bot ngarannyo um manulah.

Kalau perasaanku kalau mampanau do sodu ti buli nini ok nini cari pangalaman tapi um isa da buli mabuwai tapi buli nini kalau mugad mosodu ti mampanau do sodu ti aru mancari pangalaman pasal tokou ti kadang-kadang kalau da kampung oni sada nogu pangalaman sa nogu makakito da perkembangan da luar nagara jadi buli nini tokou mampanau sodu-sodu cuntuh mongoi da barang nagara Arab rono macam mongoi da umrah sakurang-kurangnyo ikou mapandai nunu-nunu yang berlaku macam nunu- nunu yang ikou sa kuo buli.

Berkaitan dengan bajet ti yang monong <coughs> yang monongnyo mongontong nini' da cara tokou mangatur da kewangan tokou sendiri' um sebagai cuntuh <coughs> oku ti cigu' cigu' dan sawuku um karani da bank Alliance Banklah atau pun karani kewangan da ba Alliance bank jadi' bakaitan dengan bajet no micukup atau sa' micukup bagantung kapada cara tokou mangatur da kewangan mimang kadang-kadang sa' micukup kadang-kadang aru nini labian jadi' bulilah mongonsoi sikit-sikit. Jadi' sekali' lagi kangku bajet ti bakaitan da kaluarga' ti cara tokou sendiri' lah kalau ngam tokou mangatur da kewangan alhamdulillah aru nini bajet makabayar nini' tokou da macam-macam um seperti karita' CCM karita' walai mangaal da walai sakarang ti lainkah bilang ikou tarus mangaal tapi iko aru mogolos da duit da bank jadi ino buli mabayar salain daripada bil-bil tartentu' macam bil saumur idup koyo bil ASTRO bil saumur idup ko mamayar bil waig jan bil karan samantara' untuk makan dan sebagainyo um bagantung kapada cara tokou mangatur da kewangan terima kasih.

Kalau mamajaga' da ulun morumbut um saruklah um indu' mamajaga' sabap disiro ti naubas da korojo tino mamajaga' da ulun morumbut um tau' nini' kaparluan-kaparluan um kuo yunai morumbut tino.

Pasal iti um pikiranku um bagus nini lah pasal kadang-kadang tokou ti perlu untuk um <coughs> parkambangan kalau tokou isa balajar da banda-banda toroti susah nini jadi tokou perlu tau la nunu-nunu nunu pasa AL AI tih yang panting pasal tokou aru yang isa kapandaian bo jadi kana balajar.

Kalau macam um balajar da bahasa ti um mangorongou oni' kadang-kadang aru ulun yang bahasanyo labih malalum daripada tokou jadi' perlu bertanya'-tanya'lah nunu bahasa iti bahasa iti tokou kana' balajar kana' rajin manguwot supaya tokou isa' tertanya'-tanya nunu bahasa tino nunu rati' tino jadi' manulah bertanya'lah lebih kepada banyak kepada bertanya'.

Aru nini takiak kalau bintang no matahari lah tau ku kalau buruj tino um samada scorpion um manu da langit tokou mongontong.

um Warna warna yang mapakai ku ti warna-warna yang isa nini barapa manunjukkan da warna kuo la terang sebagai contohnya mapakai ku warna motomor motomor motomou masilau um ino warna yang mapakai ku lah tapi kalau warna yang terang um ino isa nini tagap bila ikau mamakai da warna contohlah ikaumamakai da warna pink ataupun kandu da warna yunai um di tengah-tengah um kalau ikau mongoi uma da nigaul ikau da masyarakat <laughs> isa no gu tagap antangan tapi di antara warna warna yang biasa pakayun da ulun ini nio matomou motomor masilau um maragang pun maragang pun jangan nini talampau maragang kanyat nah kalau marangang kanyat no pun ikau akan manunjul da kalangan rumo-rumo jadi isa nio barapa tagap da antangan um ok.

um Haiwan tauri yang nakitoku buayulah da isan bawang pasal buayu ti mogilo boh kalau balah jami mimang mogilolah um balah Kalias manu do somok bawang no mimang aru buayu nikokorom da isan bawang kadang-kadang sumalura iyo da tangadau ti.

Oku lebih map makapakai miyan da walai labih antad da salura sabap no da walai oku malap um oku ti suka mambaca jadi suka oku da walai.

um Iti um kalau pegawai-pegawai pinili jami da kampung jami ti kalau buli biarlah yang bertanggungjawab pasal okoi sudah namili disiyo ti bermakna iyo misti mangingat jami mongontong da ka kabajikan jami macam mana um perlukah dibagi bantuan pasal da kampung-kampung ti nunu yang okoi perlu jadi kalau buli iyo misti bertanggungjawab sebap okoi sudah namili disiyo menjadi wakil rakyat jami jadi iyo jangan yang terlapas pandanglah pasal masalah-masalah jami da kampung.

um Maya da guang um pasuk pa sukan makapasukan ti tagap tagap nini pasal ikou ikou makarumo bo bamain sa manu bamain mamiso ti macam ikou mapayahlah manu tagap nio do mogilo rumo.

um Kagamaran ulun manti ti ino nio iro suka ba Tik Tok bagus nini mau nini maya da duadu do ba Tik Tok manu cuma oni ino ni' lah kalau sudah makalabi-labi bosino makaingau ogu da kuo da korojo-korojo isa kuo no hujung-hunjung samaruaru saja maka kuo da rumo makajaat da rumo.

Iti pasal pambayaran ti pandai mauga-uga nini limo ngotoun yang lapas lain ogu macam isa barapa maparas bah mauga-uga ti tapi kadang-kadang iti no bo ti lain pantadbiran lain cara kan jadi kalau buli biarlah um cara pambayaran ti biar ni yang ok bah buli diterima iti limo ngotoun masing lima ngotoun masing jadi isa isa siuk bah isa siuk da kuon macam aru nogu yang isa ngam.

Jadi' idayatku da rumoku yang mosodu' da walai jaan makagondom da kaluarga'nyo miso oni' um mongoi da yanan anan mogilo ulun baibur-ibur manu mapasanang-sanang daguang um mampanau um manulah jadi' aru nini' kalau ulun kalau ulun sinumbayang manu sumbayang supaya guang no tanang.

Gaya ku mamajaga da inan jangan kasiatan ku ti um aru duo miso mamajaga da masa modop um keduo mamajaga tokou da um uno akanun tokou adai tokou mangakan da lunok balabi labi jangan usi' talampau magilo.

um Kalau artis-artis ti atau pun kuo biasanyo um yang makairak-irak ti ira Abu Bakar Abu Bakar Ellah iti ok nini iro ti sakurang-kurangnyo iro kuo jadi aru nini ino artis-artis yang kabilangan ti tatapi isa kuo boh um tapi macam okoi da kampung-kampung ti kanal nini da artis-artis no.

<coughs> Aru nini kaluarga keluarga ti bacarita pasal sajarah do iti labih kapada um macam iwan ku kan bacarita pasal paparangan paparang dunia kedua ri iri sajarah iyo bacarita lah iro nakaya baparang nagidu antad da kuo jipun macam mana iro sinunsub da bakorojo gaji sapuluh sin sahari mimang aru bagayad lah carita carita dulu-dulu sajarah dulu-dulu yang yang berlaku.

Teknologi igaul da pendidikan mimang mabalutlah sebap pendidikan no akan akan lebih tumagap lagilah kalau aru aru teknologi tapi jangan pula sampai ogu teknologi nogu makaurau da pendidikan um inolah maksudnyo kadang-kadang kerana asik dengan teknologi ujung-ujung soal pendidikan um untuk um nu untuk jadi manusia mabalut isa' ogu kapadulian asik oni mongontong da teknologi.

um ti pasal um paidah dengan risiko teknolojilah paidah-paidahnyo kalau teknoloji ti iyo lebih kepada um kalau macam pelajar iyo lagi' baguslah cuma' ino risikonyo aru nini' ti kalau teknoloji ti kalau salah guna' um kalau salah guna' nah ino nio makaganggu makarusak da anak-anak bogu tapi' kalau ikut monong paidah pun mogilo ti teknoloji ti sabap tokou ti hidup sakarang ti keadaan semakin canggih jadi' perlu' balajar dan tokou perlu' um membezakan nunu risiko yang tokou isa buli kuolah pasal iti tapi' mimang ok lah.

Mapakai ku pakaian ti um kemeja T um jangan saluar daru sabab dua ti kalau pinakai ku um isa isa malasu isa nini mosogit jadi sadang-sadang.

um Genre muzik mapakai ku kuo lah um yang aru kaitan jangan um muzik tradisional lah tradisional manu sabab muzik tradisional ti um yang berkaitan dengan alam alam sekeliling tokou jadi ino ino lah mapakai ku makasang da guang.

Manyukung nunu oni korojo do lah manyumbang um ombo sapatuntnyo um lapas tino kalau iro bagutung-ruyung mongoi sapul um mana ni' lah korojo-korojo do yang patut yang buli matatuo-matuo manyapul pun sapulan lah.

um mogilo pembelajaran da sekolah yang berkaitan perkara-perkara yang makasejarah jadi' perkara ginuruanku da sekolah yang makasejarah joki' ialah apabila' okoi balajar da balajar kuo lah yang sains ri ada berkaitan dengan ubat-ubat tradisional um jadi' di antaranyo makasejarah joki ialah apabila oku ti um bamain bola' nasiliwo jadi diantara ubat-ubatan yang bersejarah um ubat-ubatan yang buli menyebabkan um buli mon mom supaya mompolosu' da mangimbalut da nasiliwo ri ada sejenis kayu yang ranting yang kalau okoi Bisaya mongodim disiyo um patah-patah jadi' iri nio peristiwa bersejarah joki balajar okoi da perubatan tiba-tiba' oku ogu sandiri nasiliwo um toki' kaputullah toki' kaputul macam aru mamar-mamar tulang jadi' bila ubat tatiri pinakaiku ranting patah-patah ri ikala' lapas tiri bila iyo nakala' baru mangaal da kuo lah um itutu oni' alun da paparam napaparam joki' da gakudku alhamdulillah norom um ino nio peristiwanyo bersejarah.

Biasanyo um musim tokou ti da negara ti pariama tokou aru duo musim tengkujuh aru um monsun barat daya aru jadi inolah keadaan cuaca tokou ti rumasam kadang kalau sudah kemarau kemarau nogu babulan-bulan kalau sudah rasam rasam nogu behari-hari sa nogu maru' inolah keadaan da nagara tokou ti pandai berubah-ubah.

Yanan percutian atau yanan ugadanku ti mapakaiku da isa nini' mosomok isa nini' mosodu. um Kalau da Beaufort ti paling-paling da Sipitang da Papar tapi kalau aru lagi yanan wagu um napakai buli nini malap nini' da sodu-sodu'.

Ok oku mau um mamakai da teknoloji yang molosu molosu korojonon um jadi tojokon oni manu isa nio mogilo boh isa nio mogilo tojokon jadi inolah.